प्रिंटर रहे, तेरें अशो रहे, कि चे माशिंग रहे। चे काई अपनो तेरें जूबी काक्ड़ी घाल जे, चे। अशो च्छापे, कि चे माशिंग काई तीना। काड़ी स्केंड गरले होते। काई तेरें तो साथ काई काक्ड़िया च्छापे ना। अपनो काड़ी दोतरा काक जूबी काक्ड़ी घालने पड़े, चे। तीना काड़ी स्केंड गरले होते, तीना काड़ी च्छापे ने। चे अपने आप अते बाहर आई जाए। बस अपने काड़ी तेरें मेगने पड़े, तीना। काड़ी चालु करने, अपने आप चे च्छाप देने। तीना काड़ी स्के खिने होते हो। खिन सवफ करणे, अपने आपकर तीना काड़ियान काई डबल्से टीबल काड़िया। आपकर जरद से वदु भी मेल जाए। और असले आपकर काड़्या चोड़े।